Domoru feŋool bijee mun tabiroo feeyaatale folonto bii ifelee ikaa faayee serelaako bare kunuŋ ntool kaa faayee duumandoo woo yee yewoo muŋkoo taa doroŋ ye jiwoo le taa doroŋ a boo akandia doroŋ kaa niissaal duŋ konooto naa tabita doroŋ yaa bondi yaa.